والله أعتقد إن الناس يقدرون يغيرون مصيرهم يعني من خلال إختياراتهم أو أفعالهم يعني طبعا في عوالم من خارجية بتلعب دور لكن في النهاية الشخص هو المسئول عن إختياراته يعني تفكيره وإختياراته من نبع داخلي يعني إصرار الإنسان وعزيمته كمان بتلعب دور كبير في إنه يحدد مسار حياته.